<hesitation> Ekiro kya na- thunga omugisa kyekiro nathunga omubiri kusangwa ibwa muthwa muthwahayo esya application sinene namasangalha ingye ebabirinibirikira kundi abandi esibathababirikira ekindi kiro ekyanaowa inamathunga omughisa kyekiro eya father ahamba ahamba omwana waghe aka musangana okwa town esyalhisoma ama muhamba amamuthwalha okwa sukuru amaya muthuhira e fees eyoosi kandi akisa musomesya paka ahikisaghunzira kandi mwamubwira athi anzire enasabya mu- mukulhu wabakalhi omwa district.